العفو عيني وين اقغب مركز شرطة موجود هوني؟ لان أنا جديد عن المنطقة معغف - اقغب ويحد شوف يعني يا ريت اذا تقلي الاتجاهات بالضبط أخاف لا اتيه، لان أنا أول مرة افوت هوني بهذا الفرع ، أكون ممنونك